Isa tsizatozato zen̈y manomboka amin̈'ny ôhatra zato, roan-jato, telon-jato, efa-jato, diman-jato, tsôtan-jato, fiton-jato, valon-jato, sivan-jato, arivo, arivo zato, arivo roan-jato, arivo telon-jato, arivo efa-jato, arivo diman-jato, arivo tsôtan-jato.